عادةً، الشخص في البحرين ينفق حوالي 70 إلى 90 دينار في الأسبوع على الأكل. هذا يعتمد على حجم العائلة وطريقة المعيشة، يعني إذا كان يأكل بالبيت أو يطلع كثير. أما بالشهر، يصير تقريبًا من 280 دينار الى 360 دينار. المبلغ يشمل شراء المواد الغذائية والطبخ، وبعض الأحيان الوجبات الجاهزة. طبعًا، هذي مجرد تقديرات، لأن كل واحد وضعه مختلف.